اه <hesitation> شوفي البطارية تأكد أن البطارية مو مفرغة، جرب تشبك الهاتف في الشاحن خليه يشحن لمدة عشر خمسة عشر دقيقة، ضغط على الأزرار، حاول تسوي إعادة تشغيل قصري، بأغلب الهواتف، إضغط على زر التشغيل وزر الصوت مع بعض لمدة عشر ثواني، جرب شاحن <hesitation> ثاني يمكن يكون في مشكلة في الشاحن أو الكابل، جرب تستخدم شاحن ثاني أو كابل مختلف تتأكد من الشاشة.